A kɔmɛs ayinetse tɔla mʋnɔ anixlɛ tala anixla la nakpa adakavi lɛnʋ edinʋ kʋnafɔ nadʋ bʋa alʋ ɛdinia afɔnadʋ nʋ ɛfʋ vovovo alʋɛdini adʋnʋ fʋsɛk alʋɛdini yadʋnʋ pos alʋɛdini yadʋnʋ bak xamɛ wani kakadʋ alebea ɛgalɛk alʋɛdini nakʋtʋ nawɔ ɛga nʋ edini atala kezele kɔnt la kakawɔ ɛga nʋ bak wa mʋnɔ anidi sʋɛ tala nɔ nafɔ nawɛga nanedini la ɛfʋlɛga dʋkana nakpa adaka vi kʋ ku nafɔ nawɔ anɛga talafa ɛga dzɔdzɔ nʋ bak yemʋa ɛkadzɔ kakaka la ɛtinyadi afɔ neyadi nayava kʋmʋ akʋtʋ dzɔ nʋ fra akpala fa edigbo lakadzɔ dʋ vlala amakʋtʋ banɛga kɛmʋ fra akpalafɛfʋa fra akpalafa ɛla mɛ yanɛkʋyi yela yaxahɛ nava tala nɛga dzɔdzɔ.